معرف-معرفش اازاي ممكن اصنع ايس كريم في البيت فاممكن اجيب وصفة من عالنت وافهم هيا يتتعمل ازاي بس هي بتحتاج لبن وحاجه اسمها كريم شنتيه وكدا كدا محتتاجه التلاجه عشان تحط فيها زائد الطعم والنكهه اللي هيتعمل بيها الايس كريم